Ny fomba mahomby ampesagna aspiratera aminà an-dragno a de rehefa magnadio igny a de bataigna tsara aby entaentagna jiaby batena miala ambony de atao ambony ekeo i inspirateur de inspirateur de tsy <hesitation> tsy digadinganina fa atao misesy sara de azony jiaby aby loto jiaby mipetrapetraka ake igny batena seza batena jiaby.